यि दुनिया मे बहुत आदमी सब रहेला आ सब आदमी सबके भेष भुषा भाषा भाषी सब फरक होबेला उहे कारणसे बोलिचाली फरक होवेला जैसे कि देश बिदेश के आदमी सब अपन अपन भाषा बोलेला उमे भाषा होजेल जापानीज होगेल, कोरिया होगेल, <hesitation> इङ्गालिस त होगेल सब विश्वभरी के आदमी सब बोलेला लेकिन कौनो कौनो देशका आदमी सब अपन भाषा सब बोलेला डैसी की चाइनिज, आ नेपालमे होगेल अपन जनजाति सब बोलैए । थारू सब थारु भाषा होवेले, नेवारी सब नेवारीए बोलेल, नेपाली सब नेपालिए बोलेले पि विभिन्न समूह ने के रहके आदमी सब एक समूह मे रहके आदमी सब सामाजिक मे रहके सब फरक फरक भाषा होवेला कारण से कौनो कौनो वातचित बुझमे मुस्किल होजावेला कौनो काम करेके लागि एक अर्का वातचित नमिलेला उहे से यि तैका समस्या के रूप मे परिवर्तन होडावेला कोहिकि भाषा भाषा नमिलला के कारण से कौनो काम करे ने मे दुविधा होवेला । भाषा एक ऐसन प्रकृया वा जैसे कि ऊ भाषाद्वारा कौनो कामो कर सकेला । भाषा से लेके सब आदमी सब होशियार कि भाषा सिके के परेला । एक दूसरा देशके जनता के आादमीसबके बोल चलन सब बुझेके परेला यि वा भाषा ।